Edhe ngjyra e verdhë ma kujton diellin, po diellin në një ditë të nxehtë. Ma kujton ni mëngjez t'bukur veror, ku dielli sapo ka lindë <hesitation> edhe dita ka qelë. T'verdhën e lidhi edhe me optimizmin edhe me shpresën. Poashtu m'i kujton edhe lulet e ndritshme edhe m'nxitë mu mendime positive edhe m'jep energji t'reja.